Ah mi a speisa â fasso quæxi tutti i giorni, e spendo pöco, dimmo vinti, trenta, quaranta euro a-o mascimo. Solo in campagna, che gh'anemmo de meno, femmo de speise grendi, da ottanta, çento franchi, ma succede meno de spesso.